yu or xwiyná lo yag, or lëꞌma xchugu nap c̲h̲oꞌ- c̲h̲oꞌn yag, par naꞌ c̲h̲oꞌn yag xnená porke xc̲h̲u- xchugmu lox xc̲h̲aꞌ nis lëd lëd yag, loxna naꞌ xdeꞌd gilxkab xnená nlas c̲h̲ak nlas c̲h̲ag yag or lëꞌlá xlëꞌ lo yag kudlá nis nap xguꞌlu zobu nlas c̲h̲uꞌnn lowu ña kula nis lëd x̱anu nap nle c̲h̲uꞌnn lowu, or lëꞌlá xchugu nap sdzu nis knu entonce c̲h̲oꞌn c̲h̲oꞌn yag nlas c̲h̲ak yag.